<hesitation> jue ëch dun nënën neyb ko'o plukyën porque pakya yak adyun tyam ko'on, cebolla amewëp tijatyë pues jadun dun adyunëp.